Wiisi oo ɗo naata ɗoo sa a waɗii mo hen tan a nanngan turnewiisi oo. Ngaɗa e hoore wiisi oo, hinnoo aɗa turna ñaa- yaade ñaamo, yaade ñaamo faa nannga.